<hesitation> so ngoonga Alla min mi walanaa ɗum anddal fay, me mi ɗe anndi eɗum golla ɗum kaa. Huunde fuu ko walanaa ɗun anndal sanne, wiide a sifoto ɗun walla a haalan hen huunde wonde ana tiiɗi.